Min kam, mi suɓii mi warta ñaaku, ngam mi fiira toon to dow, mi hoɗa dow pindi e haako ladde, mi nana no pindi uurirta e no ndi weliri, mi yara mi yara, seeto mi haari, mi fiɗa pat ɓatti ɗo am.